Mu walankau do, an kun nawa lukau kwararu bay yee, na hutu na tunge nau a kwarau, sannan may wula ma mun, mai wa ma maina mutun ga tum, ma shirutunmu eh kaltum, sannan alulala, anga damagun, dulu ma na tara, waɗi mu'ule su amma say, waɗi ma, nagode di bai ina a tara eh, na tunge Nni abi tumu, mu gale mummu sai bay, mu yan ka sallah eh, mu shinɗi maimu, mu wali, mu ne ti, saboka dolai tau wanau ndala hutu, an kuni, ka gale ka wanau, ɗaci ka gale ka wanau, ka na fati, bare an cai bigila baɗa taka yee, faɗe tau bigila, gaɗesa, an cawan ngaa, kan kullum an gunu ka galau a riga faa galta kunu na riya yee, tehkamatu ka, ka hutu man gala wadi ka hutu yee, toh bata fati mendi na zukabii, na fe ten ni sannan, kawai ma yawan ka ta ka, amma ɗumu wadi ka say ka ba watau anga calamwali ka galam a kwarau ka say, ka say ka men ka yaa, toh kadamuwa bay, amman ka galeh kullum ka bo fati, sai a mmaa burum zuyu kau, a kata mambayy, kai kuma kullum sai ka dukau, da ka ba naci, du kau ka tana ka tu kaatu kau, kuma men mandi biyan buka tatu kau duta faru ka yee, biyan bukatdi tau doman eh ka tau Nan dage, biyan bukata, biyan bukata men boy ga bay, sai daii ke man tan ka ye, ko mai ka wan ka yee, kan godi Ndage, men mendi raba tu ka yee, kawadi nga gadeko rabo ttini bai, men kawakaye dittoo. ﻿ni Ka ina amfani ka du tau, dai dai kima kak kayi bay, ka mayi ka yee, ai dole ka wuna, ma fattu mu weali riya bayya, do ƃi mu walam tanku anguwa, da wadi nala tu nagyan bay, fatta wadi mala ina, dibi ko zawan ko gaza dai kice giɗ mu wali, gikamun mu tun ga tun wali mu huti, ko kuma in ta gen'an gita gawo mai wa'ii, mu waltin a bitii, ko a caltin ma ama gaza ti, am mu shinɗi dai dusu ma, ke ba mendi walika riyaa bay yee, sai muwali mu tungi ka Nni mu yee hutu sosai, mu hutan ka yaa, sannan zam bay eh yee, mu shinɗu mu wali bay muyan kau azihar yee, mu wali ka tur ka ma mu yee tu, sannan ka ba mu jama'a mu wakau bila ma mai na'i, sai mu tun gatu kan ni, mu ƃalau maiwa ma buci, ma tun ge tum mu, to ka men me na ina kai fa, sai labari, sai zirau-zirau sai gilaa, wannau kenan ka ribay Nni daman de ka riya sosaia bay toh shine dai fattau, mu ka lubay yee, malabay, sai way gini mu tun ga tum, mu gale mu dai-dai, zam bay ita kau toh shinɗa na fa, ku wali ku le te tu anga kwa ke wadii ka na wadi wadi don kwalan su ka yee, ka shinɗi, ka shinɗi, lewu kuwu wa, ka gi Nni yee, doleka yee ca-caa kan dala girimma sai kai yu kau, dole kagirm a ka Nni, toh ka ma yee ta mai ma dai-dai bay, ka ne ka gidi nala kale ka man gway, kuma ka bi bay yee, ka inna ka sai 'yako bay. Kuma amman ka biy yee, gi ka mun ne, ka Nna sune yan zawa-zawa, toh ka walu ka ariya bay yee, kullum mun da ke gala kau a kwarau bay, mum may taɗa ka mu ne da, kara wane ma tun ge nau lafiya kum balleh har ka tu ku belu ko kunu mu daa, a'ah men bay, an kuni ma hutu ne, to gid daman muta ne belu, gidi kunu yee, da waidigi di mu 'yane sunaaye, bigila ita ka yee ma gi suna beh yee ma watsa di bay ma, sai yawa kara, du ku nan bay an kunu mu yan suna ne a kwarr ta ga yan, ga tun wadi ne men dau eh lawu kau, toh eh ta an cai mu yaram, an kuni mu yen sunah yankee sai mu makara tum, na ka fati eh ta kau, mu walariyye bay ma, amman zuwa anjima cam, zom bay ma shinɗu mu eh ka tau ge wayaa, mu wa nau tirka-tirka yee, toh sai mu yuntu kwarau, toh ma mula ma ƃaƃii shikke nan Nni na gaɗa na mu na kau, Ngau na ta munteɗu a kata miya nee, mu tare a bi can, mu da ya du mu men bay faa, kawai ma hutu ne saboda laa riya ɗim an kuni mu dam bay.